Aku lala lahamasu te ma mane mama la umur'e masama mana na juhu uhu hutidu de hutidu dima masama hupati masama hutu deida wadu ama mas tidu mas tidu ma umur sama lakoa'a hutate hutate ada yang hutate dima <hesitation> laku ako tetangga ma. tetangga ma mana pembawaan ntola laku au arua hidup babirman ma musti aro pembawaan sama sama ha mana intua intola. sok tua intola la supaya amari iduma maneka kahemana'a au lo pea kama'a sita kau ta ku na'a au, au lope mani mani lope pea aka'a <hesitation> arua sasama musti arua lope aka duma la supaya birana si kalu mati arii matuna pala'a ruae <hesitation> laku mana undana kalu melkeu hu samekeu panahu milai hola kalu hise melu peaka'a au sio kundana kalu mikoa saladi milai hola kalu mihala sasa au lo peaka ma <hesitation> kalu tahi <hesitation> laku tapi kalu hise <hesitation> milo pe aka duma jadi aku lalahan nemama aku tetangga mama pembawaan samalakuao